أكثر ظوظاء تصعب علي النوم هي نباح الكلاب ،أو أصوات السيارات في الشارع ،هالأصوات تكون مزعجة ،وتخرب علي الهدوء اللي أحتاجه ، <hesitation> كمان صوت الموسيقى العالية أو الحفلات الجريبة تخليني ماا أجدر أكون مرتاحة يعني يعني أنا شخصية أحب الهدوء عشان أعرف أنام لازم المكان يكون كله هادي ومظلم عشان أجدر أنام ،غير كده يعني يصعب إني أعرف أنام.